ما أحدث مغامرة قمت بها؟ لماذا كانت ممتعة؟ أحدث مغامرة سويتها كانت رحلة برية مع الرفاق في الطبيعة كنا نستكشف الأماكن ونخيم تحت النجوم، وكان الوقت كله ضحك وذكريات زينة كانت ممتعة لأنها خلتنا نبعد عن الروتين ونعيش لحظات هادية وسط الطبيعة